מן סאב נענטי ג'וואב ואחד, ולכּן קין אלפרק בין אלאג'יאל, מן חמסין עאם, אלאטפאל קאנו קילעבּו ברא בזאף, אלחייאה אפסת, וזה קייג'י בלמסאעדה אלטבעיה. דаба רגם אלטכנולגיה ואלרפאהיה, אלאטפאל קיתערדו לדרץ קביר מן אלמדראסה ואלשבקות אלאג'תמאעיה, וזה קייאת'ר על ראהתם אלנפסיה, יעני אלסאעה קנת מחתלפה וכל זמן ענדו תחדיאותו ופרסו.